Pos tamién país mossulmán i tamién delo qu'era la India Británica. Amus, qu'enantis de sel Bangladés, era Pakistán Orental. Assínque devi de sel una cosa comparanti. Comía hindú peru col su puntu mossulmán. Amus, es que tapocu no me vaga de bicheal peru estaré pendienti pa si acasu m'enteru d'algu. Peru si me perguntas dun pratu de Bangladés, pos ni peba.